No kõgõ lihtsämb om vist <hesitation> võttaq telefon vällä ja Google Mapsist kaiaq, koh saq olõt. Aga ku tuud ei saaq, sis <hesitation> piät <hesitation> ringi kaema, pruuvma löüdäq kedägi, kiä kõnõlnuq näütüses inglüse keeleh vai vai sis pruuvma kuigi tõistmuudu <hesitation> suhõldaq inemiisiga, et löüdäq hindä tii.